வெளிநாட்டில் தனியாகப் பயணம் செய்ய, உங்கள் இலக்கை முழுமையாக ஆராயுங்கள், உங்கள் பயணத் திட்டத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள், உங்கள் சுற்றுப்புறங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள், உள்ளூர் பழக்கவழக்கங்களுக்கு ஏற்ப மரியாதையுடன் ஆடை அணியுங்கள். உள்ளூர் மொழியில் அடிப்படை சொற்றொடர்களைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள், மரியாதைக்குரிய போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள், குறைந்த மதிப்புள்ள பொருட்களை எடுத்துச் செல்லுங்கள், பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். வீட்டில் நம்பகமான ஒருவருடன் உங்கள் பயணத் திட்டங்கள், மற்றும் அறிமுகமில்லாத பகுதிகளை ஆராயும்போது கவனமாக இருங்கள், குறிப்பாக இரவில்; எப்போதும் உங்கள் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள் மற்றும் உங்கள் உள்ளுணர்வை நம்புங்கள்.